Toh in piti bwalau in chenni dindi, dindi gari. Kan piti bwalan kwi in in de sowi in tena in teni gundu in pini bwalan kwi. Gundun kwi ba pwiwe in de goma jama mua bwi in chari in de in tena miryou in pigu bwalan kwi in pigu, in pigu. Ba pwiwe, ba ninga pu kwetilangu ar biya ka bi in chikiyo kan in chikiri in bacha kwendele in de in panna miriyou in chasa in chuanga inpu wu na inpu wuna, in de tongi in singusei in je kan jei in ri in nyoni in de in ruwo don kayoroni in pero ban singseu don in je don ka ner woh pwi wei pero in puwa don ba je yikamua bariya ka ner yapwi ne kan je kan nyoni in de in ruwo in yesa da in gwasi bwiruwei. Toh ka pun ningi don in pito bwala in dilo tikingi don in dilo ba biya pero in chuanya bamban don in pu nuwa ba je ka ner wo pwi bongomu pere in puwa don ba je yikamua ba riya ka bokwara mua wei in puwange puma kana wono buya ba je ba riya dingin yika muasi ba nu tengyou ba naani gundu. in de kage wu charigi kundikundi in de in punoi gundu in de in ruwo bongomu kan jejendin twi in naa. Yika mua ner wu bongomu yika mua ka jejendiya twi ba de gundu ba de ba naa. Yi naa gundu yi sori, twi kanagundu, ma ninga gudu a kanagumdu wu duwe ba ma de ma ruwo ma de gundu ma kwi ma manni bokoge don kagu wi ninga tum koh yaku ma nyingnou cheringyou, sei ma manni bokage ma kelo yi tonoh ma deri ma nai ar ba lan jor du kama naa yirmini sei ma de bokagimo wi ma de ma manna a pwi gundumou kwi. Ner wu yika mua nawei muasi ba che kin kelenguwe gundu koh in naa sei ma kelo minyo yi bokagu wi ma nyiya ba na yika muasi basuka jendiya twi ba yarmanyou ba nu tengyou. Ka mari bur ma damdou ma yoronga kayi nyanngu wei ka lan nyamrangu ma de don ma pero ma nuwe jun koh ma je jenimei twi don. Ka ner woh pwi wei pero ma puwa don ba je yika muasi ba riya ba naani gunduyou yika mausi din palaka ba nu tengyou, ka ner ya pwi ne ma je jenimei, ma naani gundu mou ma damdau ma yoronga. Ka ma woh yi wure wei ma wuni ma amna ma ninga wure mei, kama ya wurei don ne mere ma simse tibak, ma yoronga tibak, jendi mei ba temino buri palaka ma nu tengyou.